الثقافة الصينية غنية جدا بالتاريخ وفالفنون والتقاليد بتاعتها وعندهم أعياد زي عيد الربيع اللي هو النينج مهم جدا ، وليهم طقوسهم الخاصة وعموما المأكولات الصينية مشهورة عالمية زي النودلز والدامبلينج وخ- <hesitation> الخط والرسم فنون تقليدية عندهم بتعكس الفلسفة والثقافة